Sɛ nkyɛ wͻrema me akwannya dɛ mempɛ tum a mubotum dze edzi dwuma wͻ wiadze a, nka tum a mɛpɛ dɛ me nsa bɛka yɛ tum a motum medze akankye dɛ sika mbra. Osiandɛ, nyimpa beberee na wͻreberɛ, na beberee na wonnyim dza wobedzi wͻ adzekyee enyim. Ntsi nkyɛ hͻn a wͻserɛserɛ sika wͻ kwan ho na hͻn a wͻyɛ ayarfo no, nkyɛ mɛkankye sika na hͻn berɛ do to etwa.